Pue ganey shic shimbol ndey ndiek co ba basloc tiel shimbiem mas mel gu guñinguy swal shueso at dam shues pat mar mel tiel ndieck shim bal matu shec ndiec ma guiñow ma mel shim biem shua sloc suas satndi ney lequiem sat najiem biem na rangay cue ño par go ma ndiek que ma mongon que jandoy mam que amasloc shues ganey ajuet wit tiel shues par go maa mambeyets shicon animal que yeat ta shu no lo loc clas niw ndiek ndiejet que atowan sho wa peligroso pa ma tu sho shicow aguey ma jey wey ambeyet shicon najawuan pue.